<hesitation> kutangaa lagha jirifoo vyaboowa sana, kwanza ukiishana kusina muntu yookuhuusa tuku, ukaahakikisha yaani woolusika yaan muntu dakusina nkulusa hamuneni ukiishaana urii free kabisa bila ba shida ya aina.